De ngu set savra ma asmas navra maslang, i ama adaqa qan ama aqalunga. I daratrariam i dara kusari rangat de quasik i gangsa liama davama asmas mai navra maslang. Inga ama quvat bama apiuk, bama qokau, de ngut set savra ama dan savra ama madaqa ee dara kutsarlka raqurla. Ama daqa delep ama ngarlamama qet daqalus ra ma qavalini. De katit ba qakit bia yase mangat da qalama qavalam ip lep ka rarlas maram. Kararlas ma ra qavalam aa bep manget yase da qarlap, aqavalki qarlap ba qarlap, ba qarlap bep mangat da qarat mat pama mung, da qadikmat da semak. Luya ma slangi de qatiama rim angara rak aa maslangi. Qakiama qalunga val amaslangi de yimogas. Qaki quasik ee yi raquarl ama, aman ama ranga i rim ga vai amaslangi, ama rimga vai amaslangi de luye quasik ngi taqarlap da sagalka. Manqulunu quasik ngi, ngi orl quasik taqarlap da sagalka. Ka mragan arluavik, kia mak nama nirlaqa i lip tan ip tarat arim. Mangat da qa mis ama nirlaqa da rat dan ba yase da ratit ba savrama slang. Da karla rluayi yana yavim dapkua yinama qasna nara. Ma dap guas nara da ra nim ama asma ip nani barak ama agalapki nama quata i rarat ama rim prama slang. Da qarl dep tete ba semak savra dava yari de ra tarat. Da qarl dep tamatna i yari amanaoi i ta dikmat da saga ararluavik da rarat tarat aa vrama slangi nasarara rluavik i lira ra dikmat. Trat ba rarat ba varlvarlsat yak kavarlsat ama rmgi da qatit bar ar yak da qatdan ba sayi qatat nada run. I qarat, karat ba qarat bev yase kua yak kavarl sat aa yaitdap kua ayaviim. Tarara ba rarat bep marlanas aa. Dap ma nangina de qurkira vuk daranin ama nat marama maltaing dap lungura ma nat era nin mangat de ngana ma qalun. Kuasik i gingsa ma na t tika ngarami ip ma qulan aa dap ngana ma qokav da ngana ma nat ira nin. amgara mai. Ama arlonga irama raqa dara muqa mana ma surk. De quarikaqa arlanga de rarakmat naqa nama kasik nap ma qaval. I ura vaik aa ma gataqi. Maqat tanin, ama lavu de ma lavu raraqu na luya, liqa tengmarlak ma munqa sama anat ngan na ma qalun sa ra quarik, quarik dara nin. Tanin ba ra nin de samarama selka ma slurka. Kuasik ama rlonga ma slurka kausik ee aqama rlonga ma gilka. Ranin ba ranin da ra snas tenama nara ba varlsat. Da ranas ngat marama rlonga ip magat da ra nin ama mastamna. Da quasik ere nin mangat mara qama kabalaqi. Tanin mangat de marama luska. Tanin ama dul bama, vilas pam ngat dep magat da ra tranagat. T tap savara ma arlang ee ra tangut mra ma luska Dap nganama avul namarama arim. Avul namarama rim ira tuvama arlang marama aluska ip magat de seka ma nangina manu eratu maramalus. Kua yamas lus ama qasna era mamut ngat da qurlingara nana ma quata. Ma quata de tika qurlira imanap i ratmatna ba ratmatna tika ip parlvarlsat. Marlanas aa dara dan dap ma nangina delira qurlira dara nin ama smas. Tamu aa marama rlonga dap kurla ma lus amanu era mu matgat nania arlang ngana ma soku. Da ra mu varama arlas aa ba qurli ngara manu dep magat da ra sugap pama vatki sagal ama quata. Da ratdaniv yase ip minni ama quata ratas i lira ratmatna. Magat da ra dan ba yase tatas lungura masmasquati quasik tatas aqang lungra nia smas de quasik ee statsngatnevipt. Lungra navra ma luvup tika. Ma smas aa navra ma luvup ee ura vanga ma smas i du tas ngat. I ama qalunga angan ama daqa da ma qokua da ma pioutki da ma arlang dama soku ngana ma avul namrama arim Tarlap madan i ngi arlap dengi dik da ma mung de ngit nama lavu raran sama qalun ba yase sika. Ip magat dama quata ma qasna nara tarat lungra ma qalun. Tarat ama qalun ip magat lep yase dep mangat da ma laviam yan dran ba yanarlap navat lungra ma qalun. Yan arlap navragat. Magat da qurlingra ba yase magat. Magat nangat ra maqarlan. Dep magat da ratdan da ma qalun. Ta da dan ma qalun i. Dep magat da ratdan dama qalun. Ta dan da ma qalun i. Tatit snagat ip tatas ngat lep yase da qua yak kua qamraqan prarluavile ba yari Lep giatk qian urit tira qa ma qalun prura qalun matki. Dep magat dlip tit brama qalun draran snagat ba savara vat i lungra masmmas navrama luqup angra vanga. Qaitki. Lungra ma smas navrama luqup de ama qalunga de ra paska mrama itaing de magat da rapska da sagal ama, tasis tam navirl sagal ama dul dratu ama qalunga ivuk prama dularlvas dra guir mak naqa. Ama ngrnangi qi guirlmak nama qalunga bevi yase ama manga da qia trama quaritkuaritki. Da quasik i qiatuqa vram mungam arlvas da yani, qaitkika qiatuqa varelain ama luvanam de magat da sagal ama qalung da qiatuqa varelain ip magat da qinin braqa. Qinin braqa, ba qinin braqa be magat da yase da saiqi nani qiamraqa da qiamu qa mrama. Hain i ama vasain braqa. Qi amu qa mra maltain da qi guirl mak naqa imak mrama altain i dang dang diungra ma vasain braqa. I naninqaka de magat de qiatraqa ip qinin maqa. Qi guirl mak naqa, ba qi guirl mak naqa be tkiale dang dama at dangit prqa de magat da qi atraqa ba qinin maqa. Qi tkarlmass praqa da qitkurl mas praqa de varelain. Qiatu arelain prangrarlang gana de magat da qi atu ama lavanam. De magat da qia tkiarl mas praqa nama quaraitkautiki, qi nin maqa ba qinin mangat, ba qi nin mangat bevi yase dama magra. Qi tlu lungre magat magat nangat da qiatraqa de qali magat naqa da qiatu qa mrama saganaqi ama siangi. Qi atu qa mrama saganaqi de magat da nani qiatra ngat da qinin ama mastam na mrama kabalaqi da qua qi atu vrang at mrama luska. Qi atu vrama soku da kua ama rlang mrama luska. Qi atu vrama soku da kua ama rlang de magat dama, qi ditk mat nangat, qi ditk mat mangat dama qaqat tatas. I lungra namram luska ip ma qaqat tatas tama qalun. D ap ma qokuqi, da qaitki luge tatmatna sagal tki. Ama ivram de sagal tki i ngit matns ip me vram meka sagasl ama qokuqi. Dep magat da ngi kurama burlam de nama qamasitka. Ngi kut mangat nama qamasaitka de magat da ngi at dan ba ngi tak parvas da qurli qi imak da vurl vurl vraqi. Diip mangat da sika ma ngrnangi qiati bra ma smas smuk pat luqia ama qoka matki da qi at dan sngat ba yase de qaitki delungre ta sitmas prangat da ta kuram ngat. Qi atdan sangt ba yase samrama kenaqi de magat da qi quk mastam de tki quk mastam ba qi quk mastam ba qi quk mastam ba nagat da qurlingre ama iprlait angat Magat da qianas ngat mrama ratki da nani qi atdan sangat ba i yase sava na vatki. Magat da diip ta kuram. Qaitki lungra de rakuram ngat ip magat dra tu vrangut mat ngana ma itain. Ngi estam, testam, testam navirl ba ms rluqa be magat de ms altingi qi amit manap, da ngi atra ma qokau ds ngi atu vranga dama ltain arlam. Ngi estam, testam, testam navirl ba ma rluqa ba magat de msa altingi qi amit manap, da ngi atra ma qokau da ngi atu vrangra dama ltain arlam. Ngi atu vrangat da kua qi de ramrangat da ngi arlut prangat pama munga vas. Tarlut prnagat de qurlingre mak dra sistam takanu de nani lus lus pam ngat samrani sava ma qankidap. Magatda lus pam mgat da naitki rarangat de ngi tlak prangat i ngi suqup tama yanamaqa navrangat namra ma altain. De magat da ngi tluk tama at dangit navrangat da ngi atas. De ama qokau de angravangat da ngi atas. De ama qokau de angravanga i qaitki rat matna sagal ngat taqurla i ngatit bama qarlan nangat blu raqurla. Dava ma piuktki de dlu qie qaitki ba ma rimga qatit dranan ama piuktki mrama rim. Luqia ma piuktki de sika ma piuk de lungre ta nin mangat mrama itain i taquarl ama qalunga iranin bama ilain. Ta tkiarl mas prangat na ma quaritkauriktki de mangat dra tlak prangat. Ta sikuait prangat da samramam, dra tkiarl t atkiarl angat bama gaptki Dap ma quata de qatiaqarl qatit savramaslang. Mangat da nani qadan ka tat i ama macraqas da qa tas. Kua qia qairam aa ba mangat da qia mit nasararak savarama slang ip dip kurliqam i manu. Da sika qian natmatna navara qia na rim da qiana qalun ba navara qiana piuk ba ngana qokau. De Lungae ama smas navra ma aluqup de angra vanga ma lat, ama ratmatna i da ramatna sagel ngat taqurla. Mangat da dip ama ngarlnangi qia trama qokau di qiat dan snagat ip ki nin mangat. Kua yang dii qia tit ba qia mnamgat ivama qalaing. Kia tit ba qia mnamgat kia mnangat kia mnamgat beep sika qia guirl sama qalang ee qia tat prama qokau. Kia guirl sangat ba yase dep mangat da sayiqarliya kua ba yase dama nguet ip saqi ngu nam gua qama ama de lume murl kia mar sararib ba raman. ip mangat da qia tira savat lama ama arlaram kinarak ba qian gul dam men loma ma arlaram i qakia ma rimga vanga. Da ma quatka de qurliqa i qatit savrama slang it nani magat da qa dan. Qatare ama mraqas da qa tas. Qua qia quirama ba vrlsat de qi amit nasrarak savrama slang ip diip kurli yam imanu da sika yana atmat na navriana rim, navriana qalun ba navat yana gi yana piuk ba yana qokau. De lungre ama smas navrama luqap de la ngravang lungra ma lat i amrat matna i drat matna sagal ngast taqurla. De magat de diip ma ngrlnangi qi atra ma qokau i yang de qiatdan sangat i tkinin mangat da qua qiang de qi atit ba qimnam ngat ip ma qalain. Qi atit ba qi mnam ngat qim nam ngat be sekip tkirl guirl sangat. Qirlguirl sama qalain i qi atat prama qokau de qirlguirl sangat ba yase. Magat da saiqi nani qurlia ba yase de nguerip ngunam guaqama ama mrlerang navat guarlaram. De qiat drlam i ara rlama, de luma imurl tkimarl sarari braman. Ip magat da qiatira ba savat luma ama rlaram gi narak da yana guldam man luma ma rlarm i qaitki ama rimga avanga. Luge qatik ba qaitkike magat magat naqa dep magat da ratarlqa. Ngi narlpi ngim nam gi yang de diip ma ngrlnangi qi atit ba qi guldam manara dea takmat prnagat ip magat da sika sma vasain bama gi Ma vul nam ra ma rim. Dii ama ngarlnangi qi takmat d aqia tu ngat ip lungre nin sapma arlang i qua qialtit de qia takmara de nganaqi bung dara nglamirang ip nani qiatu ara vul imuk pam irang. I nani sari i qia dan da ra ngurak maras i gat matna ip nani ratasdama vati rarlan. Dii lungra ama smas di lungra navra ma luquo i quasik qurlut paraqarang taquarl lungra ama smas i lungre murl kurlut pra ngat. Iara de qurlut pat lungre rama iames de qasa qurlut prama alau nek kausik taquarl murl i qarlut ura lavu i qarlira vat lungrera amasmes navrama aluqup. I ratmat nana sangel ngat da ra tasut vat lungreva ama taim de uratmatna de sa na alala kausik taquarl murl. Qatika ma lavu de ra ara smeski de am a adaqa dama aqaluna dama apik dama qokoqa de ama smas aa navra ama lavu aravas. Lungra ma mes de lungra de ngarasamadlack nama qa qaraqa da qatok prama lat. Da nani quasik ngias luqa ma daqa de nani ama gatki na ngi ip dang i ngias ama dum de nani marlan ngi da ngi matna vrama rlatini. Ip ba kausik denani qurli gumam i mak nani quasik ket kamatna De magat ama ngarl nangi qi takmat savara hingra i ama setka savat ama laviam qiana takmat sap qiana marlu. Dep magat da qiana dansas. Viana talngat kausik ama eska de ka galna. Kati dep gian talba nani rluirlut tama quatka darluirlut tama ngairl nangi dap la qian sil ba savrama enga. Diip magat dama ngarl mamga qa quapat ba a quapat lungra ip magat d aqian dansas ba qian dansas nangat ba sanama eska ii da ma elang brarlut nga tit. Qian na tal ngat ba ip yase dama ngarlmamga qa quap prangat dap ama ngarlnangi de qiatit ba savam a vatki dep magat da ai nin ki nin ama qulan, qua qi nin ama nat lungura i ra taqan i ama rangmasitnak. I lira qian takmat savqiana marlu de sama rangmas itak magat da ma ngarlangi qi magat ki nin mangra da ngan ravul ngana ra nglamirang ee lira qi takmat tamirang ip nani qiatu marama luska nani qia tu. Dap ma ngarl mama dii qa qual prama marlu ba varlsat da katdan ba yasi. Magat dama ngarnangi qialtrama asmas da aii kurl ama ngarl mamga ba qa tas. Qatas lungra ma asmas de ama nara ngana qalun da ma arlang i. Ratu marama aluska, kua ye de quaren merama kabalaqi i ama so. Tamu ama sol vrangat da ma qaqat tatas. I murl de quasik ama lamas da ma qaqet ta tak sama solki nek. Ma qaqet tatas lungure ama sol i. Da ma qaqet tatas ama soku i ama sol ama arlang i ama sol. Tatu mrama luska de lungure i da ma aluska de quasik i ra ngangdik savat lungra dap ta tu marama luska nangat